Sääne mõtõq jo esiqhindäst kõlas peris häste ja ideaalnõ utoopia jo olõskiq sääne, koh kinkalgi ei olõq määnestki üleliigset rahha ja kõik eläseq võrdsõlt. Aga parhilladsõ maailmasüsteemi man sääne asi lihtsält ei tüütäq.